अगर म खो जांदु, त स्थानीय लोगन स मदद मांगदु। फोन म मैप्स उपयोग करदु। अगर भाषा क समस्या होलु त इशारे स बात करदु। होटल या पुलिस स्टेशन क मदद ले सकदु।